Kuape jaenungavi, öime tembiporureta, yaikuata kiraïyave yaiporutava, mbae tembiko ñañonota pɨpe, kɨje, kɨjeraɨ, martillo, öime jeta mbaeraɨ reta, yaiporu vaera yayapota yave tembiu